Sɛ mowͻ mber a memmfa nnyɛ hwee a, dza meyɛ nye dɛ mekɛpɛ beebi a ͻyɛ dzinn a obiara nnyi hͻ na metsena hͻ tsie ndwom. Siantsir a m'enyi gye dɛm adze yi ho nye dɛ, ͻma me gye m'ahom na sɛ ͻfata dɛ ndwom no mpo ne dɛw ntsi mesaw a, mesaw dze tsentsen m'apͻw mu. Na ma ͻma mo dͻ dɛm adze yi ne nyɛe nye dɛ, ndwom yɛ adze a ͻma me kra mee ara yie. Iyi nye siantsir.